"Mia plej amata libro estas ""La Nevideblaj Urboj"" de Italo Calvino."

Manĝi bone kaj spiri freŝan aeron ĉe la naturo donas al mi deziron vivi.

Ambaŭ fruktoj bongustas, sed mi preferas piron.

Ne, dankon.

Jes, tre bele.

Post unu plia horo venos la nokto.